ஆல்ஸ்பைஸ் இலவங்கப்பட்டை, ஜாதிக்காய் மற்றும் கிராம்பு ஆகியவற்றின் கலவை. சோம்பு லைகோரைஸ் போன்ற சுவை. பெருங்காயம் வலுவான, கடுமையான சுவை, பெரும்பாலும் இந்திய உணவு வகைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வளைகுடா இலை சூப்கள், குண்டுகள் மற்றும் சாஸ்களில் பயன்படுத்தப்படும் நறுமண இலைகள். கருப்பு மிளகு ஒரு கடுமையான சுவை கொண்ட பொதுவான கருப்பு மசாலா. ஏலக்காய் வலுவான, சற்று இனிப்பு சுவை, பெரும்பாலும் இந்திய மற்றும் மத்திய கிழக்கு உணவு வகைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கெய்ன் மிளக உமிழும் சுவை கொண்ட சூடான மிளகாய் மிளகு. மிளகாய் தூள் அரைத்த மிளகாய் மிளகாய், வெப்ப நிலை மாறுபடும். இலவங்கப்பட்டை இனிப்பு மற்றும் சூடான மசாலா, பெரும்பாலும் பேக்கிங் மற்றும் இனிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.